Nge sonar e, da fiataova raiky i io natao hamatara ny raha ambony rano eny amin'ny alala ny onja-peo. Lafa misy olo zagny mitety ranomasy reny da mitondra an'io sonar io, da lafa misy olo koa hanao fikarohan-dranomasy da fitaova tsy maitsy ilay i sonar io.